<hesitation> Brazilian culture vehi chu hei, a vibrant e meam praelectionem, a colorfulan isu xan. Chida african hei, african de indigenious lai, portuguese influency, a mut hei ta. Indigenious kan diso hei, ama a brazil tua, <hesitation> a traipaun on tia, a nga tia nyang tua. African influence hei, a na e meam praelectionem, a nang trung tamsoke hei, portuguese hei. Haugen an influence atse jok portuguese okatun maa, magzaon kanita. Hei, they are very famous for their music, maa tson hei, party lifestyle hyen neita. Tson their, hai samba te, bossa nova vangten, an larpui em ema. Tson hei, carnival te hyen ngani cho hei, it is very lively mo, the carnivals in Brazil is very lively. Tson, <hesitation> hei, joga boni to hei, an national passion hyen topta, tson an cuisine te. Hei, feo fejao da te, pao de cueo te, tem hei an larpui ema ema boka. Hei, an mani hei, <hesitation> an hospitae bulutup ta ni jo, an mani, an mi pui te. They are very warm and welcoming, the people of Brazil.